Secunnu mia li màchini ponnu fari cosi maravigghiusi ma chissa nun la putemu chiamari "arti". Pi èssiri "arti" ci havi a èssiri 'n artista, o veru sìa, na persuna, no na màchina. L'arti è criazioni fruttu di la fantasìa. Li màchini ponnu èssiri programmati pi fari cosi ma iddi nun hannu na fantasìa propia. Li màchini non ponnu fari arti; ponnu imitàrila.